yaa kiti ra kiti sinuu tu ra ya kiti kò´o sinu tu natye ni a yaa kiti ti sinu ra uum ti sinuntuva sinutu ku umm taku umm kua´yu nakatye ni uju kua´yu ka ra ña niintua nitu sinuri yanu na ta nikiia kuuyo yo iki ka´ri kuu yo katye ra ña´ra ntatyiri kuari ntatyiri kuari ni aja tika ra sinuntuari sakune ñaa-m uun saá yo uvi hora kaka yo ra sa´ri kua ña usi minuto a kua´sa kua sia´un kusa satuku ri ta ya ri kueeli sika tava yaa mi sikari kontini miri tyi kueni kueni kueni kua´mi ri na katye ni aja taku lurruli ka lurruli hará kueni kueni sika ri tatu´n tini kuita lityi kueni kueni kua´miri koo ntinimi ri ra sinu ri yanu sinu ri nta sava ntuvi a nta nùù uvi hora uni hora ra sinuri nùù sinuri tyi ko ka´mari a tyo tika kuu uvi kiti ti uun in ri sinura in ri kosinu